stjórnarandstæðingar í Venesúela gera nú lokatilraun til að koma forseta landsins frá völdum og biðla til almennings og hersins yfirmaður hersins varar við blóðbaði verði forsetanum steypt af stóli hálfbróðir mannsins sem var myrtur í Norður Noregi um helgina játaði verknaðinn við handtöku félagi hans sem var úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald neitar allri

sök samherji hefur kært seðlabankastjóra og aðra helstu stjórnendur bankans til lögreglu háttsemi þeirra í

varði við hegningarlög þá ætlar Samherji að höfða skaðabótamál gegn bankanum sparisjóðurinn á Hólmavík er gáttin sem smálánafyrirtæki nota til að innheimta skuldir lánþega sparisjóðsstjórinn segir að fyrirtæki sem misnoti kerfið geti ekki verið í viðskiptum formlega af sér við hátíðlega athöfn í dag eftir þrjátíu ára valdatíð á morgun tekur sonur hans við og verður hundrað tuttugasta og sjötta keisari landsins forseta af stóli

leiðtogi stjórnarandstöðunnar

til að koma forsetanum frá völdum hvatti herinn til að leggjast á árar með sér og binda enda á valdarán var ekið inn í hóp mótmælenda utan við herstöð í höfuðborginni

birta það hefur verið mikill óróleiki í Venesúela

hægt að spá fyrir um framvinduna það er erfitt

játaði við handtöku á laugardag að hafa orðið bróður sínum að bana í

í Norður Noregi vinur hans var úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald í gær en neitar allri aðild að málinu Gunnar verður fyrst yfirheyrður af lögreglu á morgun norski miðillinn birti í dag viðtal við saksóknara hjá lögreglunni í Finnmörku þar sem hún segir að Gunnar Jóhann hafi játað á sig morðið á Gísla Þór Þórarinssyni fertugum sjómanni þegar lögregla

hann um klukkan ellefu á laugardagsmorgun hann hafði þá fyrr um morguninn skrifað færslu á Facebook þar sem hann virtist játa á sig verknaðinn og bað fjölskyldu sína afsökunar Gunnar Jóhann og Gísli Þór voru hálfbræður og bjuggu báðir í smábænum í Norður Noregi Gunnar hafði verið úrskurðaður í nálgunarbann gagnvart hálfbróður sínum eftir að hafa haft í hótunum við hann en hann á langan sakaferil að baki

hér á landi hann hefur meðal annars hlotið dóm fyrir nauðgun rán og grófar líkamsárásir Gunnar Jóhann verður fyrst yfirheyrður á morgun vinur bræðranna þrjátíu og tveggja ára Íslendingur sem var með Gunnari um morguninn þegar morðið var framið var einnig handtekinn á laugardag og var hann úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald hann heldur fram sakleysi sínu í málinu og segir lögmaður hans í viðtali við miðilinn ekki hefur náðst í verjendur mannanna eða norsku lögregluna í dag alþjóðadeild ríkislögreglustjóra segir í svari sínu við fyrirspurn fréttastofu að málið sé á forræði norskra lögregluyfirvalda sem hafa þó unnið með íslenskum yfirvöldum við úrvinnslu þess nokkurrar bjartsýni gætir í húsakynnum ríkissáttasemjara um að stutt sé í að kjarasamningar náist milli iðnaðarmanna og Samtaka atvinnulífsins þar

fundað í dag og þar er Þórdís Arnljótsdóttir hafa menn gefið eitthvað upp

já mér finnst hljóðið gott í allan dag og

mjög langt í kvöld Þorsteinn Már Baldvinsson og stjórn Samherja hafa kært Má Guðmundsson seðlabankastjóra og aðra helstu stjórnendur bankans til lögreglu vegna meintra brota í starfi við rannsókn bankans á Samherja þá ætlar fyrirtækið að höfða skaðabótamál gegn bankanum það eru rúm sjö ár frá því aðgerðir Seðlabankans gegn Samherja hófust með húsleit í höfuðstöðvum fyrirtækisins í mars tvö þúsund og tólf gjaldeyriseftirlit Seðlabankans taldi Samherja þá hafa brotið gjaldeyrislög og lagði

af þeim sökum fimmtán milljóna króna stjórnvaldssekt á fyrirtækið eftir málarekstur var úrskurðað með dómi í vetur að Seðlabankanum hafi verið óheimilt að sekta fyrirtækið með þessum hætti og sektin var felld úr gildi málið hefur síðan þá verið rætt á ýmsum vígstöðvum og meðal annars komið inn á borð forsætisráðherra Þorsteinn Már Baldvinsson

sendi í dag frá sér tilkynningu hann segir þar að frá því í ársbyrjun tvö þúsund og sautján hafi Samherji reynt að ljúka þessu máli og boðið Seðlabankanum til viðræðna um að bæta félaginu hluta þess kostnaðar sem hlotist hafi af málinu því hafi verið hafnað á fundi með bankaráði í nóvember hafi viljinn til að ljúka málinu verið

fullnægjandi málalyktir af hálfu Samherja væru afsökunarbeiðni frá bankanum og bætur upp í útlagðan kostnað fimmtánda

apríl hafi borist bréf frá lögmanni Seðlabankans þar sem beiðni Samherja um viðræður hafi verið hafnað já og stjórn Samherja til lögreglu það fólk sem stjórnaði bankanum á öllum stöðum er niðurstaðan sú að við höfum ekki brotið af okkur

fer bara sínu fram þessu er öllu hafnað rétta gagnvart starfsfólki Samherja Ágúst Ólafur Ágústsson þingmaður Samfylkingarinnar hefur ákveðið að snúa aftur til þingstarfa og tekur

á ný sæti á Alþingi á fimmtudag hann hefur verið leyfi

í desember eftir að flokksins áminnti hann fyrir að áreita konu kynferðislega atvikið átti sér stað í miðborg Reykjavíkur síðastliðið sumar ágúst hitti konuna á skemmtistað um kvöld og saman fóru þau á vinnustað hennar þar reyndi hann ítrekað að kyssa hana og hreytti í hana ókvæðisorðum þegar hún hafnaði honum

þá neitaði hann að yfirgefa vinnustaðinn þrátt fyrir hún bæði hann um það hann hélt svo áfram að áreita konuna í lyftunni á leiðinni út konan tilkynnti málið til trúnaðarnefndar Samfylkingarinnar

sem komst að þeirri niðurstöðu að framkoma þingmannsins hafi verið ámælisverð

undanfarna mánuði þá hef ég þurft að leita mér að faglegri aðstoð og þurft að horfast í augu við að áfengisvandi minn var meiri en ég hafði áttað mig á ég hef fengið þessa faglegu aðstoð

meðal annars frá s á á og öðrum samtökum og hefur það reynst mér alveg ómetanlegt

þurft að endurskoða líf mitt og viðurkenna vanmátt minn gagnvart áfengi og verið tilbúinn að þiggja aðstoð en núna er hinni eiginlegu meðferð lokið þó að verkefninu ljúki aldrei

ágúst segist skilja að það sé ekki sjálfgefið að hann komi aftur inn á þing og segist enn fremur þurfa að ávinna sér traust á ný hann telur að þessi ákvörðun njóti stuðnings annarra flokksmanna já ég tel svo vera og vona það auðvitað er ég að biðja fólk um

að veita mér annað tækifæri og sýna mér stuðning og skilning ef fólk treystir sér í það ég tek þetta mjög alvarlega tek þetta mjög inn á mig ég veit að mér varð á og þetta er alvarlegt en ég vona að fólk sé tilbúið að gefa mér annað tækifæri og sýna í

verki að ég kem til baka bættur maður Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra hóf heimsókn sína til Bretlandseyja í Edinborg í dag þar sem hún hitti fundurinn í dag var sá fyrsti sem Katrín á í Bretlandi á morgun hittir hún Westminster í Lundúnum og á fimmtudag heldur hún í tíu til fundar við forsætisráðherra Bretlands tvö þúsund manns leituðu

frá virk segir að það

starfsmann sem verið hefur hjá virk ársfundur virk var

nærri fimmtán þúsund manns hafa notið þjónustu virk á þeim tíu árum sem liðin eru síðan starfsendurhæfingin hófst ein þeirra sagði frá reynslu sinni á ársfundinum allt frá því að hún fór

í þrot fyrir nokkrum árum og þar til hún gat farið að vinna á ný stendur kannski upp úr það er þetta jafnvægi í einkalífi bæði annars vegar fyrir sjálfa þig og svo fjölskylduna og svo vinnu að maður gangi ekki á sinn eigin forða maður þarf að hlúa að öllum hlutum því að það kemur seinna bara að skuldadögum Lára leggur til að öll fyrirtæki bjóði upp á núvitund eða hugleiðslu fyrir starfsfólk áður en vinnudagur hefst því það skili sér margfalt til baka sívaxandi þáttur hjá starfsemi virk er atvinnutenging það er

á tengslum fólks í þjónustu virk við fyrirtæki eða stofnanir og það virðist virka

mjög gaman að taka þátt í þessu og þetta eru bara fullgildir starfsmenn þar starfa nú tveir sem komu í gegnum virk hann mælir með að fyrirtæki taki svona gott fólk til starfa algjörlega það á bara að lágmarki að vera einn í hverju fyrirtæki og helst fleiri tæp tvö þúsund leituðu til virk í fyrra sem er met háskólamenntuðu

fólki fjölgaði en ekki ungu fólki og fólk er nú lengur hjá virk en áður

hleypt af stokkunum í fyrra og gengur vel til dæmis er vefsíðan

punktur is með fullt af gagnlegum upplýsingum síðan erum við að reyna að hafa áhrif á fólk að það svona passi sig að það sé ekki alltaf það besta að hafa brjálað að gera við þurfum líka að hugsa um sjálfa okkur og passa okkar heilsu og okkar líðan öll helstu smálánafyrirtæki landsins eru í eigu eins og sama sem er með höfuðstöðvar í Kaupmannahöfn þaðan eru veitt lán sem brjóta í bága við íslensk lög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 smálánafyrirtækin rukka allt að þrjátíu og fimm þúsund prósent til að innheimta þessi lán beinir innheimtufyrirtæki smálánafyrirtækjanna viðskiptum sínum til lítils Sparisjóðs frekar en

stóru viðskiptabankanna það eru bara alls konar fyrirtæki í viðskiptum við okkur og bara alls staðar að af landinu það er ekki bundið við og innheimtukerfið okkar hefur hefur við erum með nokkur hundruð aðila í innheimtukerfinu björn segist ekki hafa vitað um eðli þeirra krafna sem bárust frá fyrirtækinu en nú séu þessi viðskipti til endurskoðunar það segir sig alveg sjálft ef að fyrirtæki

viðskiptum við okkur og er að haga sér með ósæmilegum hætti og misnota okkar kerfi okkar þjónustu þá getur það ekki verið í viðskiptum

nánar verður fjallað um smálán í kveik í kvöld sonur hans tekur við á morgun og verður hundrað tuttugasti og sjötti keisarinn í þessu elsta samfellda keisaradæmi heims

tók við embætti af föður sínum í byrjun árs nítján hundruð áttatíu og níu hann er fyrsti keisarinn í tvö hundruð ár sem biðst lausnar og þurfti lagabreytingu til að heimila það akihito er áttatíu og fimm ára og segist ekki lengur geta framfylgt öllum starfskyldum sínum vegna heilsuleysis akihito var hundrað tuttugasta og fimmta keisari Japans í þessu elsta samfellda keisaradæmi heims keisaradæmi hvers sögu er hægt að rekja aftur til sex hundruð fyrir Krist

en margir fyrirrennarar hans í starfi það vakti til

hættir formlega sem keisari á miðnætti að staðartíma morgundagurinn verður svo ekki síður hátíðlegur því þá tekur Naruhito sonur fráfarandi keisara við embættinu sá er fimmtíu og níu ára og á eina dóttur sem er átján ára hún á hins vegar ekki eftir að taka við af föður sínum

þegar fram líða stundir því lög kveða á um að einungis karlar geti gegnt embættinu tískusýning útskriftarnema í fatahönnun frá Listaháskóla Íslands fer nú fram í Hörpu María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður já

við ætlum að beina Kastljósinu að brottkasti í íslenskum sjávarútvegi í kvöld

var með fínasta móti víða um land í dag og óstaðfestar mælingar Veðurstofu Íslands

rúmlega nítján stiga hita á Þingvöllum og í Skagafirði ekki útlit fyrir frekari hlýindi

kólna

á næstu dögum þar sem norrænt sígur nú til suðurs í átt að landinu Theodór Freyr

horfurnar að loknum íþróttafréttum og íþróttir kvöldsins eru í höndum Þorkels Gunnar Sigurbjörnssonar við skulum sjá hvað hann býður upp á hér á eftir Arnar Þór Viðarsson er fyrsti einstaklingurinn til að gegna stöðu yfirmanns knattspyrnumála hjá k s í og var kynntur sem slíkur í dag Elín Edda Sigurðardóttir náði á sunnudag tíma íslenskrar konu í maraþonhlaupi þetta var hennar fyrsta heila maraþon og fyrrverandi lykilmaður í Ajax og Barcelona segir það ergilegt að bestu leikmenn verði seldir til stærri félaga í sumar stjórnarandstæðingar í Venesúela gera nú lokatilraun til að koma forseta landsins frá völdum og biðla til almennings og hersins yfirmaður hersins varar við blóðbaði

verði forsetanum steypt af stóli hálfbróðir mannsins sem var myrtur í Norður Noregi um helgina játaði verknaðinn við handtöku félagi hans sem var úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald neitar allri sök samherji hefur kært seðlabankastjóra og aðra helstu stjórnendur bankans til lögreglu háttsemi þeirra í

varði við hegningarlög þá ætlar Samherji að höfða skaðabótamál gegn bankanum sparisjóðurinn á Hólmavík er gáttin sem smálánafyrirtæki nota til að innheimta skuldir lánþega sparisjóðsstjórinn segir að fyrirtæki sem misnoti kerfið geti ekki verið í viðskiptum formlega af sér við hátíðlega athöfn í dag eftir þrjátíu ára valdatíð á morgun tekur sonur hans við og verður hundrað tuttugasta og sjötta keisari landsins María Sigrún Hilmarsdóttir flytur næstu fréttir hér í sjónvarpinu klukkan tíu og Kristín Sigurðardóttir segir útvarpsfréttir á sama tíma veriði sæl